<hesitation> لو عندك مشكلة في جهازك إنه ما يبيش يشتغل أو يفتح أول شي دير جرب إعادة تشغيل، لو ما مشتش لو ما اشتغلش جرب إنك تفتحه وهو في الشحن، لو برضه ما اشتغلش <hesitation> حاول إنك تدير ضبط المصنع من خلال أزرار ال- <hesitation> الجهاز، لو قعد يعني ما اشتغلش أرفعه لمحل كدة يعني حيعرف مشكلته.